Jnⱥⱥ’ dsa ixen juyy la, ela lɇ e jmⱥⱥ rá’ köö mý kuytii, relún ekiee’ mý kuytii e yǿǿ xé’n, e jmⱥⱥ rá’ mý kuytii yǿǿ, káa’ náa’ mý jmɨ’ káa’ náa’ my üü jötu táa’ náa’ jö too’ jéeé kö’ jötu jmaa rá’ kö’ ereká’ taxí enɇɇ xa jmýy e jmⱥⱥ rá’ ere káa’ mý jlýy kö’ kuytii yǿǿ jö káa’ ná’ mý jlii jéeé ela nún ekúli jmⱥ <noise> gá la nɇ lɇ jmⱥⱥ rá’ jnⱥⱥ’ dsa ixen juyy la mý kuyy tii yǿǿ jö. Jötu j jmⱥⱥ rá’ mý kuyy tii exin mý kuyy tii tⱥⱥ kö’, ajia’ rekáa’ mý jmý’ mý kuyy tii tⱥⱥ jö, mý kuyy tii jö kierá’ ere lɇ lǿǿ, jÖtu kierá’ kia’ ere lɇ mý üü yǿǿ kö’ kiera’ kiä’ ere lɇ mó eroo juⱥⱥ’ jná’ exin moole jö mó roo, mó yǿǿ roo la’ re lɇ juó’ jnⱥⱥ’ dsa jmíi e lerá’, la’ re lɇ jmⱥⱥ rá’ mý kuyy tii tⱥⱥ jö káa’ ná’ la jy mó ekiera’ jötu mó jö káa’ ná’ mý üü kiⱥⱥ mó yǿǿ jö káa’ náa’ mý jmý’ kö’, <noise> káa’ ná’ ñijmí mⱥⱥ kö’ ta jmí’ re lé e ‘naa kie’ jnⱥⱥ’ jmaará’ mó ele la’ jnⱥⱥ’ dsa jmíi ixen juyy jmíi jélⱥ. <noise>